دونك اول حاجة لازم يبدا عندي مفتاح العجلات <hesitation> يبدا عندي مثلث الأمان <hesitation> والاطار الاحتياطي و الرافعه نتاكد ملكرهبه معناها على مستوى باهي تحفون و الكل نشوف العجلات لغطا نتاعهم نرفع السيارة نحي العجله نركب الاطار الاحتياطي و نثبت بالمسامر و نزل السياره و هك هو